पोंछा आमतौर पर सूती माइक्रो फाइबर या अन्य अवशोषण सामग्री ते बना जावे जाको उद्देश्य द्रबो को अवशोषित करनो और गंदगी को हटानो है। पोंछे को गीला करने को लिया पानी या सफाई एजेंट जैसे डिटर्जेंट मा दबाया जावे। पानी या सफाई एजेंट की मदद से पोंछा गंदगी को नरम कर देवे जातें, उसे साफ करना आसान हो जावे। पोंछे का गीला हिस्सा जमीन पर घिसता है जब पोंछा जमीन पर रगड़ता जाता है तो यहा गंदगी, धूल, दाग और द्रब को अवशोषित करता है। पोंछे का रगड़ापन गंदगी को उठाकर पोंछे में इकट्ठा कर देता है। पोंछे की अवशोषित सामग्री गंदगी, धूल और पानी को अपनी संरचना से सोख लेता है।